لو كان بإمكاني أكون طائر ليوم واحد، أعتقد أني أختار أكون نسر. النسور عندها قدرة على الطيران على ارتفاعات عالية جدًا، وهذا يعطيني فرصة أشوف العالم من زاوية مختلفة تمامًا. بعد، النسور قوية ورشيقة، وتقدر تغطي مسافات كبيرة بسرعة، وهذا بيخليني أستمتع بحرية الطيران والاستكشاف.